Men baland ovozda yordam chaqirardim yoki minoradan tashqariga biron-bir belgi berishga harakat qilardim. Balki, tashqaridan e'tiborini tortish uchun turli usullar, masalan, narsalarni tashlash yoki xabar yozishga harakat qilardim.